og hannar jöfnum höndum nytjamuni og listaverk sem taka á sig myndir líffæra og kaffibolla Margrét býr og starfar á Akureyri þar sem hún rekur gallerí hún lærði leirlist í Danmörku og lagði einnig

stund á í Bandaríkjunum og mósaík á Ítalíu hún vinnur með ólíka miðla og samsetningar í sínum verkum þar á meðal steinsteypu kopar silfur og gyllingu ef hægt væri að tala um svona þinnar framleiðslu þinna verka hvernig myndirðu lýsa listinni þinni ég myndi lýsa henni sem nytjalist mikið til og mér þykir voða gott og gaman sjálfri að handfjatla fallega og vel gerða hluti svoleiðis að ég hef dregist svolítið mikið inn á það svið ég er náttúrulega menntuð í þar sem var mikil áhersla lögð á nytjahluti en líka svona það sem þú getur kallað bara einstaka

listmuni þannig að það þarf ekkert allt að vera nytja og stundum eru þessi skil óljós sko hvað er

hvað er nytjalist hvað er skúlptúr og ég ég svona er í raun inni á þessum sviðum stundum geri ég einhverja hluti sem er ekkert hægt að nota annað en bara að njóta og horfa og handfjatla og er það þá ekki líka að vissu leyti nytjalist landamæri held ég þarna ég fæ bara leirinn í klumpum ég nota útlendan leir og svo þarf að hnoða hann og koma svona lífi í hann svo ýmist renni ég hlutina á rennibekk eða ég leirinn einhvern veginn til að fá fá líf í þetta og svo þarf að vinna þetta bý til einhvern hlut fyrsta daginn og svo þarf ég að ferlið tekur marga daga af því að leirinn er svolítið krefjandi hann er svo mjúkur fyrst og ég get ekki klárað gripinn þegar hann er svona mjúkur þá þarf ég að láta hann þorna aðeins

leirnum þú getur ekki bara gengið frá frá þessu af ég nenni ekki meira núna ég nenni á morgun þú verður að klára þegar leirnum hentar nota bene hver myndirðu segja að væru sérkenni þinna gripa þinnar listsköpunar ég geri alla mína hluti í höndunum ég steypi ekkert af mínum gripum þannig að

að hver og einn verður auðvitað mjög

kantana á hlutunum eða barmana að þeir séu lifandi og

ég legg svolítið aukalega á mig

er kannski bara eins og ef þú ert að hlusta á músík

endirinn á laginu er einhvern veginn svona dettur bara niður eða er asnalegur hann þarf að vera flottur og það er eins finnst mér með leirinn mína gripi ég vil að þeir endi vel þannig að það svona klingi hér má sjá ýmiss konar dýrgripi

ég er að vinna og bíða þess að fara í seinni brennslu ég brenni sumsé alltaf fyrst það sem kallast

fer upp í níu hundruð og þrjátíu þá heyrist svona

kexlegt eða pappalegt hljóð

þetta er ekki búið að fá nóga herslu en síðan sko þegar að búið að brenna í glerung kemur miklu hærra hljóð þú heyrir

það er miklu sterkara

allt önnur þannig að þá er ég búin að setja glerung á þetta og hérna sést náttúrulega til dæmis greinilega á þessum hvernig ég vinn mikið í þessum köntum alltaf og þykir mikilvægt að hafa þá svolítið lifandi Margrét sýnir reglulega verk sín nú síðast á Listasafni Akureyrar í lok síðasta árs var sett upp samsýning hennar og Kristínar Gunnlaugsdóttur sýningin nefndist

og var áberandi andstæða hvíts

postulíns sú sýning verður tekin upp aftur

og þá gekk ég út frá sumsé hugmynd um það hvernig við myndum umgangast náttúruna ef við sæjum hana eins og okkur sjálf ef það væru stór líffæri við sæjum stórt hjarta stóra lifur á jörðinni hvort við myndum fara jafn illa með hana og og við gerum sko hvort þá vann ég hluti sem eru jafnframt eða sumir þeirra eru nytjahlutir en ég raða þeim upp í stór líffæri hjarta er ég svona auðvitað að vinna allt öðruvísi heldur en svona dagsdaglega og þá sem sé loka ég bara mínu verkstæði eða galleríi í eitt ár

taka mér þann tíma að vinna að svona frjálsum verkefnum bara svo ég staðni ekki og stoppi ekki því maður gæti alltaf verið að liggur við gera

sama bollann sko og það er bara of leiðinlegt